تكون دار واسعه برشا، نحب الدار اللي تبدا <hesitation> واسعه برشا، فيها جرده كبيره، فيها <hesitation> أشجار وفيها نوار فيها ياسمينه، تكون <hesitation> البيوت متاعها تكون <hesitation> مشرحين وواسعين، الشبابك يكونو كبار برشا، تكون ال- <hesitation> الكوزينه <hesitation> منظمه عصريه مانحبش حاجه قديمه <hesitation> ويكون واسع، نحب الدار اللي تكون واسعه.